Meksika madaniyati qadimiy tarixga va rang-barang an'analarga ega. Olmec, Maya va Aztek tsivilizatsiyalari bu erda rivojlangan va ularning merosi hozirgi kunda ham saqlanib qolmoqda.